Aikatua yave akocina okaita segui tembiu, jare jukuraiyave, oya tembiu okaigue sartenre yave, jaeko ayoeta, ɨ jakugue peyeño, aɨkarita cucharape, aekata kirai ayoe vaera, jare opa aekɨ vaera sugui jokua tembiu oya jeegue